Fursetti sa aɗa ñaama ko yuwetee, kuyer ko ettetee. Aɗa waawi wiide taasaaje jarduɗe sa a'a yara, taasaaje ñawruɗe sa aɗa ñaama. Ñaama nii jonka. <hesitation> Non ɗi ceendirtee. Non jonkaa ɗi ceertiri du.